Kafin hin “ka hedeko boya mɨn dən ngga hiya tsama mɨndən mayandɨɗa mɨndə nɨn nə’ə hideko boitɨn gaa ngganu achi tiya tsama mɨndən hini dɨmə’ə kwai tiya tsama mɨndɨn monkɨn nɨngga a maya mɨdəə nə’ə hiya dɨmə’ə kawai sai boitɨnkɨn tema dɨkɨnə shi mɨndən hɨchim monu nggaagi hɨna boita sa’anau dɨ bargi <hesitation> boitagɨnə, tifi mbɨɗə himna boye toh digi mɨndəuna gbəɗə gbaya nggam achi tii ya tsaman mɨndən, ayam nji mɨndən ayan rə-nza <hesitation> mɨndən rayuwa mɨ ndən “achi him boitɨn tiya fbaman ayani nji chi tiya janggə halangən hiya tsa monkɨn maya mɨndə mun nii nə’ə dima shadi mɨndənə nə’ə ulo nji ɓaringənkin achi tiya tsama monkɨn achi him gbə’ə boitrukɨn dɨgɨ ya dɨ tuwo achi tsaman gɨnə amma ma də’ə “kafin – hedeko boye mɨndən. Hɨya tsama mɨndən, hiya tsama dɨma shichi, hiya tsama maya ndɨda pichi nzachi manya ndɨda pichi gadchi manya ndɨda <hesitation> ko mɨndə tsapə ni ko tɨɗa mɨndə tsapə ko <hesitation> ngga nji chi ma də’ə gachi hiya nun gə hala mɨn dən znəchi mɨndən hiya mbada monə boitingiye aggam achi mɨndən mi monu “aboitach – boitagɨchi tiiuya tsama halangən den hiya boitɨn ngbidɨwo dzaa ka gbəɗkɨn gbaya dzana ka gbəɗkɨn atana mbu fɨtə huɗita hɨcha nza monkɨn mɨndə tsapə nɨn nda gən nii achi mɨndən mɨ monu boitagɨchi hiya tabbitan monkɨn hiya tsama halangən hiya tsama ɓaringəkin, biya tsama haa shi chi hiya tsama maya ndɨɗa mɨndə njichi hiya mbaɗa boitɨn.